Biscuits koa aloha gn'asia resaky da misy gny, ino izy tiky, eh cookies gn'antsoatsikan'anazy avao koa raha a madagasikara atiky. Misy gny galety, misy gny miam miam, misy gny ah biscuits bolo, misy gny gouty gouty sablé amina parfum isankarazany regny, misy gny dix huits petits beurres, izay tena malaza a madagasikara eto aloha, de ankoatrin'izay mety misy avao koa gny biscuits hafa fe, tena misy fa gn'agnarany angamba gny tsy haiko de tsy ho tanisaiko eto.